بتوجع الرياظة اللي بتتطلب أكثر قوة بدنية هي رفع الأثقال مابتخيل أنه شي حدا يرفع أثقال يكون ضعيف أبدا وأقل قوة بدنية أتوقع أنه ما في رياظة ما تبي قوة بدنية كلياتهم يبون قوة و انها تختلف المقدار لكن ما في شي واحدة فينا نصنفها أنها جليلة.